Enque ogañu es país mossulmán, es un país que conserva tola essencia delos faraonis. El Nilu es la su coltura. La genti que vivi enas sus orillas es Egitu mesmamenti. I navegal el Nilu es delas cosas más fabulosas que pueis hazel. Es conocel la estoria, es fechal los ojus, golel i pensal en tola genti que á díu auguas parriba i auguas pabaxu tantus añus. Essu sí, pa megu que delos faraonis no quea ná ena coltura dela genti.